Antimbi bbúru unan mada ɓuuni gboonje, unyaa bigi hala ma húrni hala ujoole. Nŋaat gwili ma ñóbi haj, <noise> We moom umada yaa haj, bari ndu ugí mo, unguuŋi a gwil gbúŋ goo ge. A gwil so mada gitini ɓuw ma, a waati ma ungi mo a ɓuw waamu waamu hali nesba nyaanate. Anfuunate ban to banan to bana to gaja. Dong ɓuw ge bbúru unan gi mada gitina unyaaye biheŋi nduulu a fmbúŋ ma. We umada gitini wi ma raanan,